ഇഥേ ഏന്കല ഉന്ജി അന്ഗദിഗ പോഇ അനേഗിരഥു അനുക। ഉന്ജി ത് ശിര്ത് അഥ അന്ത ശല്തിനു ദിപിഅ അല്ലി ഏഥേ। നാദു ന്ദല നികുലേഗ മത്ഛ ആപുന നികുലേഗ। ആപുന നന്ഛിന സൈസിത ത് ശിര്ത്ല സികോന്ധിജു। ശല്തില തികോന്ധിജു അപക ഏന്കല ഇഥേ ദൈഥ। മാന് പോലി ന്ദ പന്ദു ന്ദന്ദ അല്ലി ഇഥേ ഏന്കല ഏക്കു। ശല്തിനു മന്ദ തോജ്പാപുന ഇവരിപേ അയനു ലേപ്പുദു। ഏന്കല ദുമ്ബു അയക്കു മാഥു ഇസ ഗുഥിപുന്ദു ഓവോ। സൈസിത ത് ശിര്ത്ല ശല്തി മന്ദ <hesitation> ഓലോ। ലിപ്പുന്ദു ഐത കേന പനോദു ഏന്ക്കു മൂലി ഇഥേ സുമര। പോദുഥു നാദു ഏന്ക്കു ആപുന ത് ശിര്ത്ല ശല്തില। തികോന്ധിജു ശല്തില ത് ശിര്ത്ല ഏന്ക ആപുന നന്ഛിന। ലോ തികോന്ദു ഭുക്ക നികുലേഗ സൈസിന കരക്ത അഥ। ഐത പനോദു ഭുക്ക നികുലേഗ ആപുന നന്ഛിന ത്ശിര്ത്ല। ഓലോ ലോചതിഓന ഇപ്പുന്ദു അയ പന്മേ ഭുക്ക നികുലേഗ। കലരു ത് ശിര്ത്ല ബോദു രേഇഥിത ത് ശിര്ത്ല ബോദു। ഐന മാഥു ആയത കരക്ത അഥ ഇന്ഫോര്മു കോന്ദു। ന്ദന്ദ അല്ലി ഇപ്പുന അയ ഏന്കല ഏക്കു ഗൈദു മാന്പേ। മൂല് മൂലു ഇദേദേ പോലേ അന്ഛ മന്ദ പന്ദുതേ അയ। ഏന്കല ഏക്കു ഗൈദു മാന്പേ ഇരേഇഥിദേ ഏന്കേലേഗ ആപുന। നന്ഛിന ശല്തില ഏന്കല ഓദഏ ദേഇഥുന്ദു ബരോലി।